Raha misy moa zay de tsy ho lôjika hoe mbo ahavelo gn'olombelo laha ohatsy ka ranomasy fa miakatsy an-tanety izao <noise> satsia fa nama gny maty avao satsia ny toko plasy handehananao ilaisanao aza fa feno rano de tsy ho olo ho possible hoe ho velo gn'olombelo lafa feno rano ny tany rehetsa ranomasy mikatsy am'tany, fa maty zany gny agnaran'zay e.